Atao hoe appareil photo zany fakana sary numerika izy tiky. Ah no alana eto gny sary da voatahiry ato. Afaky sasana, avoaky manahaky amy taratasy io. Afaky tahirizy avao koa agnaty ordinatera, na agnaty telefony na agnaty carte mémoire na raha hitahiriza anazy manahaky anizay. Zay gn'asan'itiky natao hakà sary mazava soa.